Saudi-Araabiah <hesitation> ommaq ka niimuudu, et sääl eläseq nuuq umbõ naftakröösusõq, kes väega rikkaq ommaq. Ja naidõ käeh ommaq tohutuq rikkusõq. Ja sis sääl kõrval eläseq umbõ vaesõq inemiseq.